اتفقد في وايد خلال اليوم يمكن يوصل الرقم لمية مرة لان عندي كثير مواضيع انا اناقشها مع متابعيني وعندي وايد اصدقاءف يعني اكلمهم كثير خلال اليوم واتواصل معهم بشكل مستمر. فاحيانا ممكن توصل مرات تفقد للموبايل مية مرة